ପ୍ରାଥମିକ କରୀ ସୋର୍ଷ ତେଲା ଗରମ କରୀ ପ୍ଯାଜ <hesitation> ଅଦା ରସୋନା ଭାଜନ୍ତୂ ଟୋମାଟୋ ଫ୍ଯୋରୀ ଏବଂ ହଲ୍ଦ। ଲଂକା ଗୁଡିକୋ ଦିନ୍ତୂ ଚିକନ ମାଚ୍ଛୋ କୀମବା ପନୀର ଭାଜିଲେ ପରେ ଜଲ ଦିନ୍ତୂ ପନ୍ଦ୍ର ରୋ କୁଡେ ମିନିତ କରୀ ବାକୋ ଦିନ୍ତୂ।